izy momba kravate io zane e, kravate io zane ty manodidigne ahy hitako manao aze aby. Ary mahafinaritsy ahy ty ndaty manao aze. Fa zaho ro ky tsindraindray raho mba vô mety mbo te hanao kravate raho de ampanoviko eroa satria tsy haiko raha fa tsy mahazatsy ahiko nefa le raha mahafinaritsy ahy zane manao kravate io fe i aho ro tsy mahay aze.